Boddum hosugo yonki tagle be daraja ngam goddo buri ndabbawa. ha nder defte diina duddum be holli daraja goddo buri je ndabbawa ngam mai wala no be hautira goddo be ndabbawa Sam.